Fekkogi carana iburai peddie ero ipirasai mappammula rufa-rufanna peddi e engka fa- peddi ceddeq feddi tengnga feddi laddeq sibawa feddi marilaleng fabbura toriyolo taq yanaritu doddoung ifake mabbura fekkoi carana iburai yero feddi e fake doddoung fabbura fake boka yanaritu boka aga makanjaq ifake fekkoi carana ifake uppanna wedding ifake fabbura makkukue lau ki bola doko e yaregga iyanre i yareggi yinungngi ero fabbura e fekko gi carana leirisseng fekko carana yisseng yakko mabbur- ero abburangnge makanjaq makanjaq akko peddi ceddeq peddi tengnga regga peddi laddeq fekko carana leiruntuq aga ye fabbura yaseq e na ye pammulangnge fekko cara a leifa- leiburai peddi ceddeq e yanaritu leisapuiwi bawang doddoung yareggi boka ekko feddi tengnga e leisapuimi tafi Mega- mega fabbura nanre na ye fabbura laddeq <hesitation> ye feddi laddeq e mega-ega pabbura leiyanre afaq na maladdeq feddi e <hesitation> nappa ye feddi- feddi lalengnge maderri nafake te mab- <hesitation> maderri na- mabbura tawwe lewaq lalo <hesitation> wai bangsanana lo <hesitation> bangsa na ro nappa wedding naburai kero ilaleng afaq ko fake fabbura-fabbura toriyolo deq tonge na manu laddeq akko laleng doddoungnge fekko carana ifake- <hesitation> leiburai peddi e fake doddoung <noise> yanaritu leiburuq ni joloq doddoungnge nappa leisapui ko feddi e <noise> nainappa fake boka e fekkoi carana ifake boka aga maderri maderri na fake tawwe boka- boka abbattengnge sibawa napasibawa tawwe <hesitation> anu riyolo fake-sake riyolo <noise> fekkoi carana leifake leisafui bawang ko feddi e nappa. Itajeng mani bawang <hesitation> madisinna uppanna fi wedding ifakei <hesitation> maderri ifake ko tasiseng sesso ifabbura makkukue fole bola doko e yaritu maderri bekka tellu siesso engka to maderri sisemmi siesso fek- <hesitation> akku tana fekko carana leirisseng fabburai e makanjaq ko <hesitation> feddi ceddeq areggi feddi laddeq engka koro leiita makkada ye makanjaq leisafui ye makanjaq leiyinung akko mafeddi ceddeq kiq yareggi mafeddi laddeq kiq fekko carana leiruntuq ma- ye fabbura e maderri lau kiq ko bola doko e yaregga lau ki tau riyolo taq mala